Na, no ô sò perché no ò mai studiou muxica e no sò comm'a fonçioña a tromba. Se ghe sciuscia drento, gh'é un canâ onde se sciuscia, e dapeu me figuo che drento ghe saià comme un timpano, pe coscì dîghe, un tisciuo, quarcösa ch'o vibra, e che dapeu quande o l'intra ò o sciòrte da-a tromba, à contatto con l'äia e con o spaçio che gh'é drento, a fa sciortî un çerto son.